الأهم هو التوازن بين السعادة الشخصية والمساهمة في المجتمع، إذا كنت سعيد تقدر تساعد بشكل أفضل و تساعد الآخرين السعادة الشخصية تنتج لطافة إيجابية، والمساهمة في المجتمع تعزيز الشعور بالانتماء تحجج معنى لحياتك، لذا كل واحد يحجج التاني ولابد إنه نسعى لتحجيج الاثنين معًا.